Ngom toma tidore re, ngone na adat gena sema salai jin, taji besi, baramasueng, kololi kie, joko uku, sedaba leso bada.